Ikaviko añetete ko kua etica ko jae yande puere yayapo erëi ko ïru reta ko yandemboeteta vi, yande yamboete rami jaereta yandemboetetavi agüiye vaera mbae oiko, ipuere vaera yande yaeva jaereta oikuata yande, jupirupi kavi yande ñamaeta jaema jaereta jukuraiño vi omaeta.